Kua tembiporu jaeko oiporu salud pe oparavɨkɨ vareta, jokoropi jaereta oyapɨjaka, oimeko ketɨ mbaetɨ oyendu kaviava, kuarupi oikua reta ikavi rako öi ñane chorokoko oiva, ikavi rako oguata öiva